Wembe asilimia kubwa ha kwamotru so vashaka tweusa nao ngerero taba, labda na hizi nywele sa makwapeni kwete saa singi twe tumia weeembe.